Xaka ikutú no'o xanguno xaka itukueno pintura ño'o, té ihó ihó cepíllo, xa ku no no'o pintura xakuana texhi pintura ño'o, xakuena noxana color kuinino xa'a kaino ngueno.